<hesitation> barnamij ein sibitika firgikaiga, app stori torjora barnamij ein firgika sokira, eninbatoni <hesitation> tarin soken bata tasbita jakatera, eninbatoni barnamij soken ken shogal